Qeveria ndërhyn në sjelljen personale për me rujtë rendin shoqnor, për mi mbrojtë t'drejtat e individve, po edhe mi respektu liritë individuale. <hesitation> Qeveria ka edhe përgjegjsi m'i siguru që sjellja e disa individve t'caktum se kërcnon rendin edhe sigurinë publike.